haust auglýstum við eftir sögum og þessa dagana erum við að taka upp stuttmyndir byggðar á sögunum ykkar krakkar Þura

mér fannst soldið skemmtilegt að gera um stríðni myndin fjallar um einelti og að stelpu sé strítt í skólanum álfur sem reynir að hjálpa henni en hún stígur samt fram sjálf út minnir mig fyrsta sagan

ég man það ekki alveg en ég held það mér finnst gaman að sjá söguna mína verða mynd ég hlakka rosalega verður í Stundinni okkar næsta sunnudag velkomin í kveikt á perunni keppendur og skaparar dagsins eru í gula liðinu Kristófer og Anna Kolbrún velkomin

í bláa liðinu erum við

með systkinin Steinar og Þórdísi velkomin takk og velkomin líka já þakka já þakka þér fyrir en þau eru ekki ein hér í dag því bláa liðið

sem bregðast við þegar þeir heyra hlaupa hér inn á miðjuna tylla sér hér því þau ætla að hjálpa lögreglunni í þessum æsispennandi leiðangri þetta er

ef þau eru á undan

eins og manneskja eigum við að athuga hvaða tæki og tól þið fáið til þess að búa til vélmenni við erum með pappakassa alls konar víra niðursuðudósir hvað er þetta þetta er ljós og hér er líka ljós hér erum við með

og

með límband spýtur álpappír svona slöngu og vír en eruð þið komin með hugmynd láta hana vera vélmenni breyta systur þinni í vélmenni er það eitthvað sem þú hefur hugsað um lengi nei ég held að sé ekki eftir neinu að bíða við kveikjum á perunni núna

það er fullt af Söngvakeppni stjörnum þarna inni og ég ætla að reyna að finna

ég ætla að reyna að finna þær komið það er bara allt fínt að frétta af mér hæ hæ

velkomin í Mikka mús um hvað er lagið lagið er um að allir

lenda í sársauka einhvern tíma á lífsleiðinni og við fáum aldrei að sjá að utan á fólki hvernig því virkilega líður innan í sér og það er okkar val

það snýst um að passa sig að horfa ekki bara í símann minn heldur horfa í

til áður en gestir koma það er bara um það að gefast aldrei upp þetta er eiginlega hugsanirnar sem fara í gegnum hausinn á manni þegar maður hættir með einhverjum þetta lag er um að þegar manni líður illa að trúa á sjálfan sig og ljósið sem býr inni í sér og skína þrátt fyrir allt ég vil ekki lifa í eftirsjá ég ekki gefast upp ég berst fyrir þér berst fyrir þér og mér áttu eitthvað leyndarmál um þig á ég eitthvað leyndarmál um mig ég ætti eitthvað leyndarmál

í sjónvarpinu ég laug rosa mikið þegar

það er ekki leyndarmál ég laug í sturtu pabbi minn var með og það stendur soldið út og ég er alltaf að reyna að

soldið mikið af hlutum þeim finnst rosa gaman þau þefa af öllu ótrúlegt þau eru ekki búin að þefa af þessu

viltu syngja smá brot úr laginu ég það mun ekkert stöðva mig

það vandræðalegasta sem þú hefur lent í erfið spurning það er ekki hægt að segja það í rosa fast high Five fyrir mér ég hef labbað á glerhurðir ég hef dottið niður rúllustiga fram fyrir mig við Þórir vorum að taka upp myndband um daginn og það var svo mikil hálka

detta fyrir framan alla túristana hvað er það skrítnasta sem þú hefur gert

sem ég hef gert fyrir utan ég var skíthræddur við þá sterkasta minningin væri Silvía Nótt að horfa á Siggu Beinteins og Grétar

mér finnst eins og ég hafi fæðst inn í

sama hjá mér ég man þegar ég sat og var að horfa á atriðið mér fannst þetta svo geggjað ég held að það sé þegar Selma söng ég er á sama blaði þarna kíki inn á

ég er orðinn einn af þeim sem er alltaf að dæma finnst ykkur vanta fleiri lög um þrif og hreingerningu

ekki frá því það er spurning um að henda í nokkur í viðbót fljótlega já hvað er það leiðinlegasta sem þú hefur gert

brjóta saman þvott mér finnst mjög leiðinlegt að taka til

það maður þarf víst að gera það það er margt verra ég get talað eins og lítið barn

ég hef heyrt þessa rödd einhvers staðar áður lagið heitir heim

að vera heima brosum við Íslendingar of lítið já ég mundi segja það Íslendingar er lokað fólk hvað var skrítnasta sem þið hafið gert hann hefur borðað sporðdreka í Kína mundu bara að skína á sviðinu nákvæmlega high Five takk fyrir spjallið ég ætla bara að fara að finna hina keppendurna gangi ykkur vel í keppninni þetta er mjög fallegt

þið náið að klára þetta já þið eruð alveg viss þetta líst

ég verð að gefa gula liðinu stig fyrir þetta gula liðið eitt stig en hvernig gengur ykkur bara ágætlega bara allt í lagi já við fáum að heyra það á eftir það er mjög spennandi haldið náið að klára hvort að að komi

upp smá babb í bátinn þið megið draga nú má er frekar gott

komið að stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í gjörðu svo vel hér gjörðu svo vel núna ætla fyrir hönd liðsins fyrir okkur já það eru fimm mínútur eftir einn tveir og byrja velkomin í

og liðin eru tilbúin

ég byrja hérna megin drullusokkar hvernig eruð þið í dansinum ekkert sérstakir sko en við erum betri í að hlaupa já

þannig að við erum frekar sigurvissir í einhverju öðru æðislegar í dansinum

að búningarnir eigi eftir að hamla ykkur

eða setja strik í reikninginn

við skulum vinda okkur í þessa fyrstu íþróttagrein til

vissuð þetta allan tímann jæja strákar það er komið að næstu íþróttagrein það er reyndar ekki hlaup svona smá nákvæmnisvinna eruð þið góðir í því já

svo nákvæmir en við erum ekki góðir í að skrifa það er ekki okkar grein þar erum við lélegir

ekki að skrifa næsta íþróttagrein heitir tveggja turna tal við erum með niðursuðudósir hjólabretti og tíma sautján dósir turninn hrundi fjórtán stelpur þið náðuð fjórtán

ég svitnaði hérna þetta var svo rosalegt við hefðum náð fleirum væri gólfið ekki svona skakkt já þið náðuð samt

við séum

takk staðan er þannig að þið strákar verðið að vinna seinustu þrautina til þess að ná jafntefli annars eruð þið stelpur búnar að vinna við vindum okkur í seinasta þrautin fór þá sem sagt svona strákarnir negldu sér í tólf dósir og stelpurnar ekki alveg svona fljótir á ykkur strákarnir svindluðu nefnilega þeir styttu sér leið í brautinni og fyrir það eru fjórir refsistig svo það var jafntefli í þessari þraut og það

þetta var bláa

báðar hendur þið megið taka af ykkur hjálmana ef þið viljið en viljið þið núna sýna okkur vélmennið og segja okkur aðeins frá því þetta er er í rauninni lampi já og hvað gerir þetta að

þetta er vélmenni með ekki neitt auga hvar er augað það er búið að teikna eitthvað hér er þetta andlit

sagt honum að gera eitthvað þá gerir hann það hann getur ryksugað gólfið en hann fer sgo hægt að

tæki svona fjóra klukkutíma í rauninni er þetta lélegt

hvern vantar ekki svoleiðis þetta er frábært krakkar glæsileg tvö vélmenni sem leysa mismunandi hluti sem þau gera nú nákvæmlega krakkarnir náðu að leysa skapandi þrautina en núna ætlum við að vinda okkur í þá er komið að stóru stundinni við förum yfir stigin úr öllum þrautunum fyrsta mál á dagskrá er

fékk tvö stig og líka guli bæði liðin fá fimmtán stig fyrir að leysa skapandi þrautina á tíu mínútum þá er það var með tvö rétt og gula

þá eru það spurningarnar í stórhættulegu spurningakeppninni sem geta breytt þessu öllu saman kláraðu

sagði bláa liðið enginn verður fyrsta spurning í hvaða kvikmyndum kemur vélmennið r tvö b tvö fyrir a

fast and

star

star

í rusli mennirnir hafa yfirgefið jörðina og eitt vélmenni fær það mikilvæga hlutverk að taka til

hvað heitir þetta vélmenni a

Wall

c

b Wall e standa þessi svör hjá gula liðinu viljið ókei nei þau vilja ekki breyta neinu þá eru þetta úrslitin og ég bið ykkur um að kippa

var

svo vel það var gula liðið er þetta ekki nóg það voru Kristófer og Anna Kolbrún sem unnu kveikt á perunni í dag við fengum tvö geggjuð vélmenni og við erum með systkini en við sjáumst aftur hress og kát næsta sunnudag